Rehefa manao saosy vinaingitra aloha rehefa izaho no manao azy, dia alefako ny vinaingitra dia asiako menaka, fa ny fatrany fotsiny no samy manana ny hitiavany azy, dia asiana sira dia asiana siramamy kely, izay.